ʻO ko ke kumu o ke kula ʻana, no ke kaiāulu ka hiki ke aʻo aku i nā haumāna i ka ʻikepili i pono ai e mea, e ola ai ma o ke ao..nei I mea kēia mau ʻano papa likeʻole e hōʻike aku iā lākou i kekahi mau alahele likeʻole o ka noʻonoʻo ʻana I hiki iā lākou ʻoʻo mai iā lākou iho.